Mmm, buddhiji jhaan datamei edwedi ni, to binger loo ka, to binger loo ka, do halatam buddhiji nga makilawaw halatam.